Tonga aho dia mitady <laughs> fomba hanodinana an'iny vola azo iny aloha. Rehefa miala daholo izay vola natokana hoe ahodina izay an dia mividy izay zavatra pitsopitsony kely mety hoe mahafinaritra ahy, tomobilina.. Miankina amin'ny habetsak'ilay vola azoko. Fa ny voalohany tsy maintsy hovidiako aloha dia trano ahodina, anaovana fidiram-bola.